Oyi va Itali, ao yi wura taradisiɔn be ,to o tawɛ a ha'iri lii ba vil nɛ ba wero venize. Dintun so ,ɲuu boni ho yuraso donke bawe karnavale de venizi, mun pa'a mi matete base bɛrɛ.